Pues yë mëjk ka'ay je ukyë medyëbë du ya a'ax dun yabë mëkuna'ax ajpyë ëjt's jue yë, yë du'u xa'ajpyë mole, pues jue nak yë yadiun tyam nak yë dun jue este yë galleta yaj të'ëch, tyam nak yë mëjk este, jë mëjk- jë mëjk- jë mëjk dun xa'ajpë este ku'utypë a'ay, je mëjk este, may mëjk especie dun tyakëy, kap mëjk mëbëjnëp oy tën nyaj juey tija'atë a'ax dun yadiun porque como kap ech dun mana adyun pero pë yë kyëxëk a'ax dun ya më kuna'ax ajpyë o yë kyëxëk a'ax më-mëkap më-më-mëkap ajpyë mëdyëbë dun ejt's ka'abë nukpyë.